nous sommes en alsace et principalement c,est ou le français ou l'allemend

ich froj mini dochter

wàn's rajt zieh ich è frack an

schen watter

nèè

hund un kàtze

hil è bissel

gàrde

ich hab ken filmstar gare

ken kràch

de fortschrit isch gfarli

frede uf de walt

dànze

ich hab viel blùme gsahn